﻿Mukurola okwange nindora kwikara <hesitation> nibara ryange eryediini nikyo kirungi muno muno habwokuba eri ibara abazaire bange obu bamazire bati kunzaara, nibo barindukire, so mukurola okwange bakanduka eri ibara biine ekigendererwa kyaabo, so mukurola okwange kwikara neryo ibara eri bandukire kirungi muno muno